نقوله هاو خويا نعرف لتحب تحكي معايا أما اليوم لازم نركز شويا على الخدما وقتها باش نرتاح و نحكيو على كل شيء، أما الوقت هاذيا خلي نكمل شغلي شويا خليني على الأقل نكمل شويا آليز، حاول أنك ماتشتتنيش أصحبي خويا، ربي يعيشك عزيزي ربي يحفظك.